Mah, dimmo de scì. Into senso che a politica a l'é unna realtæ che tutti dorrieivan interessâsene, tutti dorrieivan ëse attivi e çercâ de capî cöse succede. Solo che inte tanti paixi, comme l'Italia ascì, me pâ che a l'é a mæxima... <hesitation> chi ghe segge a-o governo, ò chi ghe segge à manezzâ e cöse, che e cöse no cangian, ò cangian pöco.